Ɗe woni gikku, gikku marego ngieteɗo kangaroo. E tawa e nder gikkuji kangaroos, hokkege koyɗe teffe jajuɗe, waɗego ɓokkordo jutuno. Teffe ɗe kan wollatu ɗun fittugo e wawi fittugo ko watta jabe tagaɗo lata e sappo. E wawi fittugol dow tawa dow ko watta jaɓe tagaɗo sappo. Fa hannde kangaroo e tawa e dabba latinga e wawi noye bulan waɗirte sanne nder diyam e wawi bologo. Fa hannde kangaro waɗa no woniri a tawan e ɗi kauri e nokkure wotere, jikkuji maɗɗe e ɗuɗi sanne, amma e tawan jikkuji maɗɗe kayɗinyiɗi fa hande kangaroos ta tawi e haɓa fu ngu'intira bano danyo tagaɗo ngi'intirta goɓe ni.